<noise> <hesitation> Fomba fandrahoana pomme de terre zao matetika izy, alôha akao ilay atao frity regny zaho tsy <hesitation> tsy dia itako direct, fa hoe ampandeveziko ragno alôha izy ampadevizin-dragno izy ih, vao mandevy ragno iny amin'izay oh de <hesitation> efa miaraka amin'ny pomme de terre, de mandevy amin'igny zay vô amarigniny menaka amzay ndraiky, dia avarina akao amin' zay izy de zay atao frity, iny amin'izay izy mibôaka tsara lay tsirogny